Wa dalai babga ida tsivid na biyu sa ida pizh ka pizh tsivid indi man nga sanbi ngida azhe de nga jakad damatura a dibba nga jakad borno a dibba a nga da nga de pizha pats ngidba nga dauba nga, ngats kad skwabiba nga shik nga shik nga, ngada nga du pizha a nga shik nga, nga da nga de waika skwi indi mana had nga nga, ngasab viya’a, a wudahi atasa ndiya’a yaw ndawa ndawa wudai mamga dakwa ko mana gas nawa nawa bikka kina sidatsa sim stad bi vada waya rada waya ko amama a kina da pizh kadin pizha dak simidi man ka a mba sim tibi amba sim tibi a kina gad s aka a kina skwisa a kina shikina a wiya a kina lawa wudai babga kina suna gadke in nziya a mbali sata a givabi sai nga da waiya kam pizha tsivid na damaturusa. Ba nga da nga da pizh kada a nga warda kad lard nga, a nga shka ko nawa nawa bad alai babga nga sldatsa kwaya a gida, ko nawa nawa ba nga sldatsa kwaya a gida in pizh mansa dakwa tsaman skwi babnga nasa in wer buk masa skwi mana bab nga nasa in shawala a mbali kat’sa kam in fe ninga in nziya a ka nzai ngaya a wiya a mbali in nasa giva bi va slimbada a wa maffai babga va slimba da a nga wai karya a skwi indi man nga fiya’a a hud nga nga slimbada’s nga sun aged ngi maffaiya a nga kina de sldatsa sim stadbi skwiya in pizh gidaw sat kam ndawa nitwa ba a slimbada andu wai skwi hudna. Kada pizh kadba ka pizha na hud ngai kabi ka pizha na ndau kabiya pizh kada, hud ninga mand’ man ngaya, yawa ra slimbada, koman shawa man ba va de wai simdi man kina shawala nga de tsivia na biyu inta a nga de pizhkagi daw indi man nga wardibi ngi dabi azha azibi man nga slimbada sata a nga za du tsivid ngida nga pizha a gidawtsivid ngide kadiba man ka simdi man ka pizha ka ppizh gidaw ata daz kaka a mbali a wudaiya’a yaw diman ka tsivid diman ka deppa ka deppa, ka pizha in pizh nga a maya ngaya itman ka e’e simta a giva ba aka gad sa. Ka gad tibbi indara man dak ko a sim nawa man ka podiya a sima dak mamana mba sima’a. skwi ingida’zha gidati dakwa pizha a skwi nga yaw kina tsina kada a maffai dalai mamga kina itu nza a sim stad a kina gad ka ai pizhaba i gi nawa nawa kwasak ngid ba atahaya man ka gi kwasak mas aba pizhan pizha a vizi kina tsina zura tsa a maffai babga kina gwada gad ka sa bakka garba, ibrahim a du gwad ata aka gad bi yi slimbadga ibrahim aya. Ita wadi wadi a sata kina tsina zura tsa kina tsina migtsa kina tsina migtsai kina tsina tsavik man igada kinsi tsa vina taw ndiv. Anga wayakay skwiya avazaz vunga kata aka yawa kawaya skwi ngiɓe avazaz kabi ka, demanye da lamana a skwi ndo da aka, ye de kata kata diya ka se kam. agiva bi kine da gwaɓ ndaw agwaɓ nte wa, ye gwaɓa. ndo ngiɓe agwaɓ kabi ye gwaɓ skwi ga, tsavul ga man ye tsiy ya sat ba ye, mafa zura satkam va zlubad maffa a wuday kine, ngozi man ta stina dayi bi akin ba, da gwaɓa. kine da gwad ah ngozi ta tsina dayi maffa bi a duniya gabaday ngaway skwi man mafahi te pa m'bela ngasa. va fau zlebad a ma ga a kine tsuna. ndawa n- dara man fa tsina, va fau zlebad tsurtsura di man ye gwaɓa, kine da kwala ma ga sebi n'dara man nga zlotsokoya anga mafay. N'dara man nga zlotsokoya anga mafay anga sun vunga, kine da gaɓ nasa ye sun ngas èi nana ashik te wusma, nasa kirmamga nasa kaba, <hesitation> maffa kat ma, <hesitation> atsina mafa anta ba. ashik te mafa anta akine da gwaɓ bi, mafa nagad maffa aka gadana. ye shik te mafa nagad halau aka gaɓana, ye shik tema ye te barawa ko te koghum ba, nenga'a nasa asam ndzi ngur mafa anasa. kine tsina kede dalay mamga, kine tsina ma ga sa zura kede, n'dara. man nga zlotsokoya anga mafay. Mafahi nga zhe agid larda ngazhe ata tsina dayi nga tem- tema, kine do goɓa <hesitation> ye ngih de vuga, <hesitation> ye tsina dayi maffa ayba. ahh gwad dayi mafa sa zura, gwaɓ dayi maffa mbela mbela maffa mbela mbela ata gwaɓka mafay anta. kada gwaɓ aka gwaɓka katkaèi.